Ña'a ya uvii kuaa kuu yaa xii ya kaama kuaa kuu ti'ia ntuva, ta yaakua kua kuu viintia, kuu intifi ta kioo loo ya'a yakara, ta xina ya keo ku ya <hesitation> vintia xinaa sukuachi valioru, ta chiyooru ta ika chikao loo ixii yaxaa xiiru ta kutonioru ta xaa vaaru ra sara kuiuoru ra ntikatia tukourua taa ntii ika ta xaa kaana ntii, kioo cuenta kuñaa ka kanii sataru rasa ta xaa vaara sakooru ra, ta nuju xaa yoo chiña ka kani satatukuru sara tuku ntikoo sichiyo uvioru tan tanuju xaa vaatu tu vaa tu xaa saa korura ya ikara kio i'i kontolo ya'a, ya ya'a tiee kaao xii ika yaka kua kiora untaxa kuva mioo kio cuenta kuxiuo a kuaa yuvi a loona su xa ikaa chikuenta ini mio xaa kuvaa ikaora ikaa sukuachio mi yiaa ikara ya tava ntiiyo ntiki inia ra chinio chinuutao i'i xi'io loo ya ñuu kaara vijii vaa na kasua chi. Ta kuu na tavitukuoa nujuu xioo yaa, ta kuvaa xioo kaa kantu xii ikara kamachiña yaata ikaa suvaa ra koo taxii, chi koo yoo vijii ya xikooa nuu kuxuio chi yoo xikoo chiña xa'a- mi mi yaakara ta xioo ñuu kua sakasoa nuju ra ta xiina ntiki inia yaka sukaauo ra saa taaya vaa nikasuakara sara ntikii tukuakara saa ya kosootukuo mi ya'a, nina mi ya'a, vijii vaa na kasu mi ya'a ikara ta ika tuu xaa vaa mi ya'a sara ya un ya <hesitation> ya ntikooa, a kuvi tikoa nuju yosoo a koo tu kunio i'i kamava chiña koo chiñura sara <hesitation> ntikooa licuadora ra tu nuju kama tura ntikoo nuju yooso, chi yasii kaa kana nuu yosoo ta tantii ka xaa yoo mii tiaakara sara chinuora i'i kisii loo, tu nuu kuara kuaa na kuu mi tiaa u nu lo su xaa kuvaa mii ya kuni mio sakuaora sara ya chinuora ra chikao ixii, ya ixii ntuu kantuu xiaa su yaka kuu ixii iyaa un <hesitation> yaka chikao xiirara xaa kuva xixio, xa kuva uuva xiximio, taa tantii ika na kunuraa chiyoora, chiyovaara ta ini xiso koyovara sin kara ika chikao ntifi xiira su ta kuvaa, xaa kuva. Xixi ntifi xiximio a koo xixio uvia iyo, aun xixio ntaa uni kaa tua iyoo su ikakua <hesitation> un taa xaa kuvaa kuxii inii mio sakuaoa ntaa kuaa tuu ntifi chikao ntaa uxii kaa an tu xaaun kaa su xaa kuva kusiji ini mio keeoa, taa ntiika tajaora ta i'i, i'i tavio chi ta inaa ntuku tukuo i ko'o tavintio i'i in ntikuu chikao y xaaun saa tavio ra kookintojo vaa tukua saara taa i'i, i'ia tavio inira sara unaaloo katura ya ntukuo i'i cuchara loo a i'i tu su'u loo ra yaka iyaa ntanioa kaa, chi ta na isaa kuiti na kunua chiiyoa kachitukuora, ikara ta mio ntaka kao koo kioara xaa yoo xikoa nikayuara yaka kua vakara kama yaa <hesitation> ntanio ya loo, loo ntanioa chi ta na ixaa toko i'i kava ntikuusuvaoa ra ika tuku ntuaa ta kuva i tiutia suva tuva, yasii ii ñujuara ta ya na kana ntuu mi ntifika ta yaka kua loo, loo ntanio ya kaa mi tiaa ra na xinua kaara ra kayua ta, ta xaa vaa kaa nisisoa kara kunio tu xaa, chi yoo nuju kintojo nina miya ntifi kuaa loo iniara ika kunio ta nuu xaa vaa koñaaka kajni ikia sara xaa ikara koo kio minuu, a minuu ichi, aun minu ya tiakua tuku su. Vaa ntii xixintia vara ika chikaoa xiira ra ikaa naa loo katuku na kunura kuisora sa ra ya yakara kunitukuo vintia chi ta yoo sana xixiovai vintia nuu koo tuu iíloo katukua tajoo xiiya ra ta nuu xaa vaatii, yoo vaa ntiiya ra sara yaa ikaa kuniiora vituuu yaa kuxiora ntikua.